Intenej kinp'o'ik innok' maj b'aje'laj jach yan tulakal b'a'ax ma' ma'lo', uchitun inb'ateyaj inb'ateyaj je'lo' tin la tin tan kip'o'ik kinok' etu ja'il ta'an ma' yanäjij jabón ma' yanäjij mixb'a'al b'aj waxi yan b'aje'laj chen etu ja'il ta'an kip'o'ik kinok'.